Azoko antoky zao, laha ohatsy zaho mihina hany sasany tsy misy hena fe misy proteine avao, tsy voatery misy hena. Ohatsy atao tsika hoe fia zao. Fia zao, misy proteine aminio. Mihina sosa zao na babo, misy proteine maro aminio. Mihina bele ohatsy.